Bread ba roti no nogo swlamna bagwui koi ekta lama tongo. Bono swlamna bagwui kaham kaham manwui nangnai jemom moida yeast toktwui tei chini. Moida no bebak manuwi dalogwui kaham khe sapikdi tei telkar jagao tonwui rwdi. Aboni ulo o sapikjak moida no roti ni takshal o beradi tei thapao songdi. Roti no ha ni thapao ba oven no songwui mano. Kaham khe fuliyasak jora abono songdi. Phiaba hor no belai kwbang tei belai kom bo ta khlai di. Fulibai khe abono kariwui telkar khai di. Aboni ulo abono kariwui packet o dadi.